يتكون الكمبيوتلر من عدة مكونات رئيسية مثل المعالج( سي بي يو) ، الذاكرة العشوائية (الرام) ، القرص الصلب (ايج دي دي ), و القرص الصلب ذو الحالة الصلبية (ايس ايس دس) ، اللوح الأم (موثور بورد)،بطاقة الرسومات (بي بي يو)اي- مزود الطاقة ، نظام التبريد، الشاشة ، لوحة المفاتيح، الفارة، كيبورد الماوس و عدنا بطاقة الشبكة.